O tiabuscion se usa pe tiâ feua i tappi de natta da-e bottigge de vin. Se infia a ponta ch'a pâ unna vie, se gia o pommello in çimma, e brasse cominsan à ïsâse e quande o no ghe n'é ciù, se fa fòrsa in scê brasse pe portâle zu e tiâ feua o tappo. Se desvia o tappo da-o tiabuscion.